مین میڈیکلا ٹسٹی جی تیاری کریلی پلی، تو مین ڈیکھتی تو مانجی مائو ہے جکو گھرا جا سجا ڈھندھا کری پلی ، روٹی ساگ راندھڑ صفائی کرڑ وغیرہ۔ مین کڈ فری ھوین کڈ کامیاب ھوین تو مین آپکی مائون مدد کر سگھین ۔ ھالا کے مین کامیاب ھتے گلی۔ ھمین مانٹھ فری ٹائیم پلا ہے ۔ھمین مین آپکی مائو جی گھرا جی کامام مدد کرین۔ روٹی ساگ ردھڑاوین صفائی ڈجی کراوین، ھر کامام مدد کراوین۔ مالا جی بھی کراوین ۔ بابا مائو جیون ناڑا ناکھتی ڈی وگی استری کر چھی ۔ اوم بھی مین ھاتھ بٹاوین۔ مین کی مائو باھر جا سی تو مین بھی بھڑی جان۔ مائون بھوا این جی گھرین گھماتی آوی۔ مانجی مائو کنگی باھر جا کو چھی جکو مین اوین بھوا ایان جی گھرین گیتی جان، ناناڑی گیتی جا، جائون چھون کان تو مین فری ہین۔ ائین مین اوی جی ھر کامام مدد کرڑ چاھوین چھین۔